Lafo matetika legioma biôlogika izy ka mitahy amin'gny legioma sasagny satria ny m-m-maha lafo vidigny ilay effort ilay ezaka na-na-naovagna nikarakargna izy ilay mbola nagnomboka namboly izy ziska agnao mitao azy, maro be zegny ilay ezaka nataognao tagnaty takao ke la, mendrika izy ka lafo vidigny.